הייזער אין אמעריקע קענען קאסטן, ס'ווענדט זיך. קלענערע הייזער, ס'הייבט זיך ביי בערך פינף הונדערט טויזנט דאללער און ס'גייט ארויף. גרעסערע הייזער, פריוואטע הייזער זענען ניין הונדערט טויזנט דאללער אדער אפילו א- א מיליאן דאללער.